Yɛhwɛ sɛ simple soup ɛne kwane a yɛfa so yɛ no a, nkwan paa deɛ nea ne yɛ yɛ simple a within some few minutes wobɛtumi aayɛ paa yɛ light soup, nkraa nkwan especially fish light soup. Wohu sɛ fish yɛ nam a ɛnnyɛ den ne ho ɛɛmerɛ, ɛnkyɛ na aben <hesitation> nti nkwan a ne yɛ nnyɛ den na ɛyɛ simple koraa wobɛtumi aayɛ ɛyɛ light soup <hesitation> ɛno wode fish, either salmon anaasɛ PS na ɛyɛ. Ɛno no wode wo nam gu silver no mu a na waatwitwa wo gyeene kakra aagu ho, ansa na no na wobɛyɛ no nso wobɛtumi aadikan de wo gyeene ne wo mako a yɛnnyaa nyammeɛ no ɛne ntoosi aatoto ho, ɛbinom koraa de nyaadoa anaa carrot ne yɛ na wode aatoto ho na waakata so, nti ɛ steam kakra a na waayiyi mako ne gyeene ne ntoosi no na waayam. Sɛ wode nyaadoa guu mu nso a na waayam ɛno nso. Sɛ wode <hesitation> carrot nso ne yɛɛ nso a na waayam anaa waa blende saa nneɛma no na waasɔne aagu ho. Nti nkwan no si so no, wosɔne gu fish no ho na wonum kakraa a wode wo nkyene aato mu, nti ɛsi so noaa woma no steam kakrabi a, aabene nti nkwan deɛ nea ne yɛ nyɛ den na ɛɛfo a biaa tumi yɛ no simple koraa yɛ light soup. <hesitation> sɛ wode fish ɛɛyɛ light soup, ɛyɛ simple koraa.